Suọp emi ntinde ikọ mbaña edi suọp emi nnyin isidade ekpud eyip ida inam. Nnyin ifọp ekpud eyip emi ima, item arin ke ikañ, arin oro isana nnyin imen suọp oro ntọñ ekpud eyip oro isin ke arin oro. Ke ima ikemen isin, nnyin isi e inim ke eyi, efim efim otuk esoñi. Nnyin isikuud e suọp ikabo. Suọp oro esifan ke ini kied ekededi nnyin idade e iyere idem. Ananam mme mfad oro onwoñode owu ke idem mfad oro esume akpña, anam idem owu ọdọnọ. Nnyin ima, anu ke idem mmi mma suop oro tutu ke nduke nda nyere idem. Idahamu osọñ ouou ndikudee ibọhọke mbin oro ọdiọnọde nte asañade anam e. Nte amu nsuk ananam e ma mfin ma mkpọñ enu isierede mme owie esuk eyem usuñ nte enyenede e. Ubak mmo ika urua ikekud, oto ekud daña mme owu inwumi suọp enh idep e imen nnyin idi ufọk kono enye afan eti eti ke idem owu.